Nigeria wukabya wamayenda ebyalya byayu, abu nabu banzire ebyalya ebyumire. Nabu banzire ebyalya ebyaka ebyu ebyawukanalya eka. Banzire ibalya akasoli kakutsibu, bakakatsumba kutsibu. Wukabya wabirikatsumba, iwatheka mwe nyama yalhuhandi, iwatheka mwe wanginahulha mwomususa, bakabughambu omususa oyo iwathekawomo, iwatheka mwe ngasi iyakolha ngamawutha, ebyalya ebyo bikasiha kutsibu. Iwahamba obundu obweka obo nabu bakabutsumba iwabulinga kutsibu ibwuma buthi ngo, bukabya bwabiryuma iwabahabu ibabulya babwanzire iwathekamu nepiripiri babwanzire nepiripiri ebyalya ebyo. Ebyalya ebyo byebisingireyo wamaghenda ne kongo nayu bakabirya kutsibu ebindu ebyalya.